पाव रोटी के प्रकार, जिन्हें हम आम तौर पर खाते हैं, उन्हें मैदा वाला ब्रेड कहा जाता है। इसके अलावा गेहूं वाला ब्रेड, मल्टी-ग्रेन ब्रेड, जौ, बाजरा का ब्रेड, मकई ब्रेड, डोनट भी एक प्रकार के ब्रेड होते हैं। और भी ब्रेड हैं, जिन्हें अंग्रेजी में 'टोस्ट ब्रेड','फ्लैट ब्रेड' कहा जाता है। इसके साथ-साथ चौकोर, गोल ब्रेड, और क्रीम ब्रेड भी होते हैं।